Ninsoo niŋ baa niŋ saajio i ka i maario suutee ñaadmiŋ, foloo foloo foloo a nooroo daafeŋ woo daafeŋ aniŋ a la nooroo loŋ niŋ i be siiriŋ i be siiriŋ daamiŋ i niŋ miŋ be siiriŋ ñoo kaŋ baatio niŋ a futata a nooroo a baloo ka tara nooroo a ka fata miŋ ye a loŋ a maŋ ke a maario ti, i bi naa kaŋ rek niŋ a ye tara a maŋ ke a maario ti, i bi naa a kaŋ aniŋ boroo ka taa le bari niŋ a ye tara a maario loŋ, a bi naa kaŋ ñaamiŋ nooroo bi naa ñaamiŋ a ka a loŋ ñiŋ noŋ a maario ti, kaatu a ye a loŋ ko i ka domoroo kama naŋ a ye, waraŋ i ka jio kama naŋ a ye ka a miŋ, niŋ a ye a tara i buka wo kama fanaŋ bari a se a loŋ ko ñiŋ, a ye feŋ ne kama n ñe naŋ; i taata ka feŋ ne dii a la wo le ye a tinna a maŋ wuli. Wo wo feeree, i ka a loŋ ñaamiŋ puru ñiŋ mu n maario le ti, nooroo loŋ jamaa jamaa, i ka taa i kaŋ ñaamiŋ, niŋ i ka taa kaŋ senboo le la, ite te a loŋ na i ka taa kaŋ ñaamiŋ mee itelu ye a loŋ ne ñiŋ ka naa ñaamiŋ, a bi naa kuu jawoo le kela n na. Bari niŋ a maario i ka naa ñaamiŋ, a faŋo ka a loŋ ko tooñaa tooñaa ñiŋ niŋ a bi naa niŋ naa domoroo kama la a maa n ñe a ka maa n ñe teŋ ne hani feŋ te n bulu a ka a loŋ ne ko a ka maa n ñe teŋ ne ko a ka maa n ñe teŋ ne a ka a loŋ ne ñiŋ noŋ n maario le ti a maŋ naa kuu jawoo kela n na. Niŋ wo bota jee fanaŋ, a se sii i bala jee domori waatoo walla dulaa woo dulaa daamiŋ i buka bo jee to, i ka tara siiriŋ i ka tara siiriŋ i bala doroŋ, i maario bala kaatu niŋ i bota puru i ye baluo soto a ka koleyaa i ma tonbii bari niŋ i be siiriŋ i maario bala a meeta domondiŋ niŋ a ye i je rek fo a ye fenndiŋ dii i la "inintelligible" waraŋ kini too a ye dii i la, wo le ye a tinna jamaa jamaa, niŋ i ye a je maario je rek i ke bori a kaŋ, ke bori a kaŋ ka a suutee ñiŋ mu n maario le ti, a maŋ naa puru a naata puru ka baluo dii n na, hani feŋ te i bulu a naata le puru ka baluo dii n na.